حيواني المفضل هو الكلب. أحب الكلاب لأنها وفية وصادقة. عندهم قدرة على فهم <hesitation> مشاعر الناس، ويكونون دائمًا موجودين، عشان يعطونك إحساس بالراحة والإيمان. بعد الكلاب ذكية، <hesitation> وتجدر تدربها على الكثير من الأشياء <hesitation> .يعني لو كنت تعبان أو محتاج لصديق، الكلب دوما يكون محتاج- موجود، وهذا الشي يعجبني فيهم.